افضل امتلاك <hesitation> يعني يكون عندي قوة بدنية خارقة لانه بعدين اقدر احمي روحي والناس ويعني <hesitation> اتدخل يعني في المشاكل الي تصيدهم واقدر اني احميهم بهاي القوة